कुत्ता कसा बात करे है। कुत्ता गंध शरीर और सवार के माध्यम से बात करे है। उनकी नगढ़ की भावना उनके संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हावे है। उन्हें मूत्र और अन्य सूत्रों के मौजूद गंध से पता चले है। दूसरा कुत्ता की सामाजिक लिंग और भावनात्मक स्थिति के बारे में वे सिंह कर ही पतों कर सके है। कुत्ता भाऊ भाऊ करे भी बात करा है। जिनकी इंसाना ने समझ में कोनी आवे है। पर कुत्ता ऐसा रात भर बात करता रेवे है।